Dza mebɛpɛ nye dɛ mɛtsena paado ahwɛ abɔdze ahorow. Megye dzi dɛ ɔno bɛma mo sunsum na m'akoma aka mo ho kyɛn dɛ mebɛhyɛ ahɔhogyebea a ndzɛmba ɔwɔ hɔ nyinaa ɔnnyɛ Ɔdomankoma n'abɔdze.